आ सम्तोवार कलर कहले जउ मोरा सम्तोवार कलर कहतेक तुरुन्ते खाली दिम्काउ मा यइलही मोर सम्तोवार सम्तोवार सम्तोवार । <noise> सम्तोवार कहतेक तुरुन्ते मोरा मिठो कलर फेरी लग्लही । सम्तोवार कहले जउ मोरा <hesitation> कह्देउन <hesitation> बणी रुचाय वाला करल फेरी लग्लही । सम्तोवार कलर हखतेक तुरुन्ते मोरा सम्तोवारा क जुस क फेरी याद यइलही । जुस क मतरे हइने सम्तोवारा क साथ साथ मा मोरा मुन्तोवाल क करल यइलही । हसे इय सम्तोवारा कहतेक तुरुन्ते मोरा बिटामिन सि क याद यइलही । बिटामिन सि सम्तोवारा करल सम्तोवारा करल फेर हमार इय बहुत जन क बहुत बहुत बहुत जनक मान परेवाला फेरी हलइ । सम्तोवारा करल कहतेक तुरुन्ते हमार इय लिखइ खुनिया फेरी दउल देखार हसइ चित्तर बनोइ खुनिया फेरी दउल देखार हसइ सम्तोवारा करल । हसे इय हमार लुगवा फेरी दउल हसइ सम्तोवारा करल कह्देउन समगर्ह म सम्तोवारा करल मने दउल सब जन क मान परेवाला ।